विमर्शिक विचारंक उत्रेक म्हुण काम करून, माणसांक सद्दाच्या समजुतीचेर प्रश्न उबे करपाक आनी तेंका आव्हाण दिवपाक नवी माहिती सोडपाक प्रेरित करून ज्ञानाच्या शोधांत डुबाव महत्वाची भूमिका करता। शिकपाची आनी शोध घेवपाची प्रक्रिया चालिक लागत। डुबाव ह्यो चवकशी करपाक प्रोत्साहन दिता।